GPS nei o'don viya global position nei system don naftira be ko vieta setilite haa dauwu sanan o naftira be GPS receiver setillite jee dooma o'n turata signal haa burtina signal haaa motaje haa wayaje haa kampanije sai mo GPS receiver mei nangha signalyaccu ma haa toh awooni a toh mo buldata wooni hander mei so GPS receiver mei jee global positioning system mei don naftire woodi ko vieyata dhum triangulation